අතින් රෙදි සෝදද්දී රෙදි සෝදන කුඩු බේසමකට දාලා <hesitation> ඒ බේසමටම වතුර දානවා. ඊට පස්සේ <hesitation> රෙදි ටික ඒ වතුර එකේ පෙගෙන්න දානවා. එක රෙද්ද ගානේ අරගෙන <hesitation> ඒවල තියෙන කුණු යන්න හොඳට අතුල්ලනවා. ඊට පස්සේ <hesitation> දෙපාරක් විතර <hesitation> පිරිසිදු වතුරෙන් රෙදි ටික හෝද ගන්නවා.